Maro moa zay ny karaza ronono ka, ao ny ronono vita amin'ny soja, ao ny ronono vita amin'ny coco, ao koa ny ronono azo avy amin'jny aomby, ao ny ronono azo avy amin'ny aondry, a mbo maro avao koa ny ronono azo avy amin'ny zav-hazo maro samy hafa.